<hesitation> Ia! Misy karazany koa edy hagnigny mampa- mampamaîmbo vava. Ôhatra zao e, dingôlo ley o, izy kaofa otaotaigntegna- otaotaigntegna amy vavantegna zegny izy e, mamofogno vavantegna avake, de karanjay koa mignagn dingolo be, mampisy fofogna vava koa regny.